सात दन मुं एक <noise> बार तो रोटी या खाबा तो होटल या ढाबा मे चल ही जा तो होगा। कई बार घर ने खाकार के अपण अ अस्यो लागे की एक बार बार चाल के खा लेणी छा। कदीक कदीक परिवार के लारे तो कदीक अकेला चल जावा। महारो पसंदीदा ढाबा है जो है वु विजय भोजनालय करके है। वा सारी चिजा मलजा जसा की दाल बाटी पनीर की सब्जी है। सब मल जा तुरंत जादा इनतजार नी करणों पड़े। वा कीमत भी बडीआ है। <noise> तो महारो पसंदीदा ढाबों है विजय ढाबों करके जणी ये विजय भोजनालय के नाम से भी जाने।